I ikavigueva ikia mbae va oyembo pupuko täta, jare jayaeko opa opaete mbae ikiakiava reta oë sugui o okañi suguino jaema jukuräi kua reta eh i reta ikavi ikiaeteiko i reta jukuräi yae oë